Min e hoore an kaa, mi alsilaame. Alsilaamaaku woni ko njiɗmi jannginde yimɓe heddiiɓe ɓee fuf. Alsilaamaaku woni de goonɗinde Alla yo gooto. O yamirii yimɓe njuula, njuulaa. O yamirii, yimɓe koora- kooraa. O yamirii yimɓe kijja so aɗe jogii baawɗe kijjaa. Ndeen non nuyɗe alsilaamaaku joy ɗee, ɗee woni ɗee njamirammi joomun. Ituude jakka en. <hesitation>